<noise> pus antes kuande kuande kaung nunum kanan y kauk ratui jui lutsjaui rapu lje'e de ranji m'au se batsjau rapu lje'e ranji mes de noviembre, octubre rajuik badeung xichjaut batsjau nda xichjaut ma'ai kimbia y batsjau de rajuik mbé de nguang batjau'au ngul'ue batja'au rapu nguang y kupu batei batsjau napu ngjai ngumbe kupu l'e'eu kupu se lu'ui kune xichjaut kupu bum'ejep ndung kara kutung l'eje y xingjinñ rapu lanu rapu bum'ejep y batei kandeil y y l'eu rapu lje'e l'e'eu kipiai kuande rapu se xil'ieje l'eje rajuik xikit ban'uan rapu es batei kipiai y lje'e y kuande rapu se ba kutap rapu es batei <noise> es kul'eng y gallet pero rapu es pu kanjet re batei l'en por ke rapu l'eje es kanjet y ya kuande lu'ui ba xiñi'u raket kujup pu ya batei rapu lje'e es kipiai batei kanjua y pus de niñja xi'iui l'eje napu se ngumje chixi napu maiñ l'e'e pero de pan es ngunjiu pan rapu l'e'eu rapu maiñ y gallet mi'ia rapu batsjau rajuik xikit l'e'eu. <noise> y la'u l'ajaut rapu batu'ut según rajuik ya linjiua'at rapu bat'ut le'ejei ke rajuik mbai ke kupu matal'en por ke ya rajuik nip mbal'u neuk ne mu'jut y y chu y chu ya mut chu kauk ya kunade kunji nu'ue tajua'a pus ya taku'us dios taku'us dios tutsjam ljau kaung ta'ajam dios ke jui ke jui lamaiñ kaung se tumeiñ kanjet ke jui latuun y neuk se ya kuma kon dios pus napu jui ya nixap makue'e jui manan'ia nji kimbiep kupu jui ya kanaung re kichjiñ se kaung tanaun ke jui ya kuma kon dios y neuk se jui ni ndukue na'ua pus kaung ta'um ke ni pep kujuaut peuk pu nimia y pus ni napu maiñ ni nanjuap makue'e por ke napu maiñ ya jui se kuma pu kuma por ke sul jui liji ndunu dios jui peuk pu nama jui ndumejeu por ke jui nji kimbiep kupu pus jui nip nduku'uts dios y rapu kupu bakja kaung se taum y chu ya taku'us dios kaung tabam nixets karat si batsjau por ke ni pe bak'jai pero kaung lem tutsjam ljau y y ba rapu kara maiñ ba nuseiñ rapu l'ejei l'e'eu y ya kuande batei ljeun rapu kimbiu rapu l'ejei ya kje'ei rapu lje'e ke ya ndukjue'ei y ya la'u le'ejei pu l'ik ya man kange'eiñ por ke ya ndukjue'ei por ke ya rapu kimbiu l'jeun. <noise> y ya kuande statjum ngjai <hesitation> ngjai chu ripia ya jai xiñi'ip ya statjum kujupu rajuik malanjual re kingyiep kil'iam makaljaiñ re ne niñja xi'iui pus ta'ejem ndung per de man'eiñ pus es corona ya makaljaiñ kupu por ke ya makambut rapu se ya tijian y pus kupu si mat los ke los ke rajuik nda batsut ndumje kupu kujua'al pero pus <noise> kupu kingyiep ndul'aung pero jui nimbiaiñ kuma nimia kon dios y pus rapu si mi'iat kua makanjiang kupu es ngjai ndanu ke kupu jui nijiaiñ kua batsu o bumeu jai kua jui lem manama'a jui ndanu kupu kua kuma kanjiang napu ngundung y cruz makanjiang kupu par ke jui nixap kua jui mananju ne batsu manak'eje kupu lem banduik manameik banjeiñ o njiut malakat rajuik kua manatsjep ke kupu kua ndu'uaung kua batsu y bumeu pus rapu jai pus ngjai ngjai ne ndanu ne niñja man'eiñ l'eje costumbre ngjai rajuik rapu kupu manamat por ke makaljaiñ rapu rajui ndanu y nda'aut karat rajuik nda'aut pero rapu pus kaung rapu ya ni pe tutsjam kaung ndajap tabam y ku'uem kaung y los ke ni mbakju'uts dios pus rajuik si bandjau ne se bandjau napu cruz. <noise> y bandajau maiñ napu napu se l'ejei kupu banjiu rajuik l'ejei ke kupu bakja pero ndeu mas si batsjau rapu chu ya ya baleik let ni pe em batsjau por ke chu pus el ke lumei natsjau es manaje'eu manaje'eu ne kandau y manaje'eu ne kasa'as y si ne pep batsjau pus tijian tameiñ pu ya ya rapu ya ngjai burua butjung maiñ ya rapu ngjai burua n'ujuñ ya ni pep likiaja'at ngjai ndeu mas <noise> pus ne kaung se taku'us dios pus tabam a cuando lu'ui manatsjau nda manatsjau ljau rapu par kuasde par rapu ngjai nanji ngum'au se ya mabutjung nji ngum'au se kuam niñja xi'iui l'eje mung kanje pero nose ngja kumbung kanje pumbu mut nomas ke xikit kupu pu ndutei ndutsjau niyie ngum'au y pus nji ngum'au tabam kaung nixets tu'uem ndaun tundaum dios por ke dios jui, jui batajach es ljau kuande tu'uem tibiñ o kuande ta'ejem munutsjam kichjiñ pus tutsjam lem re mjiung tu'uem tutsjam re kul'eng xingjiñ karat butsjau mbeje y o tutsjam lje'e tibiaiñ kupu tibi. <noise> pus rapu rapu mi'ian tutsjam kaung tibiñ kupu pero de los ke kju'uts kaben pus cuando ndumbajau ke kaung maiñ tutsjam tibiñ rajuik maiñ tipiñ rajuik l'ejei ke batsjau o bumja'a ke ke rajuik l'eje ke es mejeu ke ke kanje dios rajuik l'ejei pero kaung ta'um ke es es jesús jui ne ne mejeu ranji m'au pero kaung ni ta'um mas ni ta'um nja ni ye ngum'au ke jui nibijiu y dios jui si banu'u xa'ap pu jui nibijiu y xap pu jui ndadiu y nitchjau xiki por ke kaung ta'um ke jui mejeu kutau kunju jui xiki kua jui batung y los ke es kaben rajuik ke lem chu matse'je rajuik l'ejei kanje dios es chi'i pero mas kaung los tasem ke ni pep kupu bakja ke jui es xiki <noise> mejeu kutau kunju y ya se rama ne ningiji de nanju ningiji ya manama ya tu'uem tumem nubem napu nda ningiji se burua kujui tibiñ kaung kaung se ma'ibiñ kauk kumejeu o limiñ neuk se kauk batejel tabam jui kimiejeu pus kupu pu tibiñ kupu pu batei l'eung kichjiñ suejeiñ o tutsjam ljau kuande tatajax napu ningiji napu se ya burua napu nda se rama pus tasem yu sa'ejem dios por lo ke. <noise> ndubaiñ lo ke jui ndu'ueung ne re kichjiñ ndu'ueung kute ne ningiji se jui ndu'ui ndubung pus ya rake napu nda ningiji napu ne burua tu'uiñ tatajx pero kunji njaung es talung o ngupjei o pakas rimbiaung rapu re batei lja'at ku'ung mut ni pe banjaung por ke napu kauk pus tijian kunji maiñ ni em bumjeiñ kun'ung ndajap rapu kichjiñ rapu re rapu karat batsjau pozole karat mjiung talung rapu batsjau par par mananjaung. <noise> y maiñ kujui si sua ratu ke bueno kaung se ya tuku'us dios si si su'ua juem ke ya jui rama de nji kimbiep kupu jui ya lu'ui pus ya ta'ejem ke ya kutu kaung kuam a kul'us karat ljung kul'us ljung nda ngusaung nda kunju ya cuando manama ka kal'aung kaung ta'ejem ma kal'aung pero karat l'ejei ma kakjat ne jui nimbiajang batei ndu'aut re ljau de ma dios bandajau bandajau por ke, por ke jui ya ni ba'u batsjau ljau por ke ne ne ne ne re familia se niljiaiñ rajuik niat ra'uat pus kupu kua manatsjau ljau para ke jui dios lamut manajap rajuik y ke latsep pumbu ni pe manatsep jui rajuik ra'uat por ke ndumje nda rajuik ripi batei o nda batsu o nda bumeu si niat ra'uat y si maeu napu nimjia'ap se kua lumei rajuik y re cuando ma kal'aung pus kupu batjaung nda ngul'au kupu rajuik ya statjum manaljaiñ kupu manal'aung pus ya ndajap rajuik bupap ne kunju ndajap bupap batei kat batei ne cruz. <noise> batei ljung por ke napu cruz pus ma kamjang tsukue kupu se jui ndutei ndul'aung pus como sajai nuseiñ por ke rapu es ndanu ndanu kupu se jui nijiaiñ ndanu napu cruz bumjang jai nda ngjai nda ndanu ke jui kupu kupu ya naljaiñ jui y pus napu lembe butsjau bupap ne ne ndujuiñ pus rapu la'u l'ejeiñ ke kkiai kunju re batei y ne kiuang pus kiñiui kunju pero rapu se batei de kaben rajuik batei batsjau nueve días ke batsjau ngja ljau ke l'ejel o l'ejel kaben n'ia maiñ nese lumeiñ ne tameiñ rajuik l'ejei manal'ejel kaben manan'ia porke napu kaben rajuik l'eje mana'eiñ manalejeiñ donde jui banjiung kingyiep ningyie l'eje batsjau rajuik, rajuik kupu batei bakjai pero peuk pu latei jui latejei kingyie ningyie ne nanda kaben se jui. Se jui maiñ es le y luego jui kuma jui ni pep ndujuam dios xikjiuat peuk pu luatei jui latejeiñ latju'u jui njua'al kutau kunju cuando kua jui ladajam dios xikjiuat kuju pu kua jui laju'u njua'al peuk se jui mejeu pero nese ya kutu kuma nama jui sin dios kuma pus napu maiñ jui ya ni pe manuju'u manakje xikjiuat. <noise> por ke jui ya ni mba'u jui ya ya baju ninjiung peuk pu jui mana'ejei se mania ya maiñ jui ya mi'ia ndaljung ndabung jui jai ndaljung jui ya kupu per mas ne nimbiaiñ jui ni pe batjung ne nimbiaiñ jui manu <noise> jui manama manjua'al mananu kuljus pero rajuik ba ramat kat bupa hasta rapu a ni la'u niñja xi'iui peuk l'eje per nueve kunju bupap rapu rajuik kat l'ejei batsjau rapu rajuik l'ejei ke rapu rapu re makuas por ke por ke ni bak'ajai jai lo ke es de dios, dios jui ni pep pu lu'ui namang ni pe kupu lu'ui lutsjau kupu y nese dios jui lu'ui nese dua'ja lutsjap kimiaiñ dios pus jui baseiñ ke kupu bakja y jui jui ne ma'aiñ lu'ui ba'ajau nikix dios kuande ya ya bakjat neuk se ya kutu <noise> y y rapu se batsjau rajuik l'ejei ke ne kaben jui lu'ui ba'ajam ne kanje se managje'ets pus chu ya mal y ne mbal pu lumei natsjau rapu se l'ejei primera comunión ne ne ndujuiñ y ni kiuang par ke kujupu jui latju'u langje'ets napu kanje y si ya batei ngje'ets ya bupaiñ rapu butsjau pus ya ramat mat rim'iejep. <noise> pus karat es jaut batsjau kichjiñ sejeiñ batsjau saria mas batsjau ngumbajau y ya rapu rajuik re l'ejei manseiñ batsja'ap ya rapu re l'ejeiñ manseiñ y nese likijit pus maiñ batsjap ngumbajau chu maiñ ya batsjap batsjap ngumajau l'ejei ke napu ya nikijit y manatsjau ngumbajau y mi'ia rapu maiñ batsjau rapu l'ejei ke lumeiñ <noise> natsjau mi'ia rapu nese malatsjau katung maiñ lumei natsjau rapu para ke laju'u ne kaben laei latajach mi'ia rapu chu bajam napu kaben se lu'ui n'ia kaung ta'um de kunji y chu tipiñ rapu batsjau y rapu rapu re kaung ta'um kupu bakja y maiñ lembu ngja batsjau ngumbajau jaut ljau re kipi'i cerves ke re ljau pero si si batsjau rapu maiñ.